בַּאש נְטַיַב כַּעְכָּה בְּסִيطָה קַנְחְתַאג'וּ תְּלַאת דְל בֶּיְדָאת, נְס קַאס זִית, קַאס חַלִיב, קַאס סּוּכַּר וּכַאסִין דְל דִּיקִיק מַעַ חְמַארָה וַחְדָה, קַנְחַלְּטוּ הַבֶּיְד מְזְיָאן עִם הַסּוּכַּר וּנְבְעְד נְזִידְלוּ הַזִית וְהַחַלִיב, מִן בְּעְד הַדִּיקִיק וְהַחְמַארָה בּשְּׁוַיָה בּשְּׁוַיָה, קַנְפַרְגּוּ הַחְלִيط פִּמוּל מְדֻהּוּן וְנְדַכְלוּ הַפְּרַאן מְסַחֵן עַלַ 180 דַּרָגָה, קַנְחַלִיוּה תְּקְרִיבָן 35 דַּקִיקָה, קִיּכְרַג מִנְהَا רִיחָה זְוִינָה וְקַתְגִ'י הַשִּישָה וְסָאהְלָה כֻּלְשִי יַעְגְבוּ יְדוּק מִנְהָ עִם אִתַאי לוֹ קָהְוֶה.